Taradisiɔn yɛrɛmi Mɛsike'n? abenɛ ba bɛrɛ debwere guari ro be boni. ba cururu minbin bayi hua min zanre ,ba we fara ba nuhuɔra ra na ,purke a bio ba ma'o mina aba yi bun ,ba ɲan taradisiɔn cururu maba farafina taradisiɔn a va wɛna.